اصل الكون هو ادلة، ونزرية الانفجار العظيم هي البداية. تعتبر نزرية قبولا بين العلماء لتفسير اصل الكون، وفقا لهذه النظرية بدأ الكون ككتلة كسيفة وساخنة قبل حوالي تلتاشر مليار سنة والادلة الداعمة من الاشعاع الكوني سم اكتشاف اشعاع الخلفية الكونية، وهو اشارة نتج عن الانفجار العظيم.